Hapa hapa wau i kēia manaʻo ʻoiai ʻae, he kōkua nui ka pūnaewele iā kākou ma o ka ʻimi noiʻi ʻana a pēlā aku akā no naʻe, ʻaʻole no naʻe kākou e ʻae i ka pūnaewele a i ʻole ke kamepiula e koho pololei na kākou. I koʻu manaʻo na ke kānaka ka mea hope e koho ai i ka mea holomua ai ʻea.